اكيد الفن بيحسن من المجتمع ممن خلال عدة طرق. <hesitation> الفن اييه دايما بيساعد على تعزيز الابتكار وتطوير االمهارات الشخصيي. <hesitation> هنلاقيه ان هو بيزيد من التفاعل الاجتماعي، والثقة بالنفس وبالافراد. هنلاقيه برضه عيلعب دور أساسي في بناء الهوية الثقافية وبيعزز من المشاركة المجتمعية. برضه فوق كل دا الفن يقدر انه يساهم في تحفيز الاقتصاد، <hesitation> من خلال ايه من خلال خلق فرص عمل والحد برضه من البطالة اللي بيعاني منها الشباب. فدا هيحسن المستوى المعيشي للمواطنين.